Heniko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany, ahoana no navitanao an'izany? Zay koa manko mba te hanana fisondrotana toa anao ihany koa ary mba te hivoatra eo amin'ny fiainana.